nail clipper ni ko kuma jamghel gel ta'a ta pedeli ni gheldo vallite ha pellel ta'ugo pedeli aranni vo'ungo pedeli ko ittugo dutti ha der pedehli